नई भाषा शीकना का लिया व्याक्ति का जीनी भाषा की <hesitation> उका रूची रह ज़। वो उस पुस्तक ना का द्वारा शीक रह या फिर कई जग कोचिंग लगावज। कोई टीचर होनु ना भाषा ना को अपनका घ्यान दे तो वो जाए जाए ना पढ़ाज। और नई नई भाषा शीकना की ज़ेका रूची रह वो पेपर, पुस्तक या कोई टीचर लगाई। ना ना वो नई नई भाषा होन शीकज और वो को वो भी करते हैं। जैसे हिंदी है, निमाडी, गुजराती, राजस्थानी, महराश्टियन असी कहीं अपना देश में भाषान है। वो को सीखना कालिये सब अपनो वो करते हैं जो जेकाम रूची होज, वो भाषान को।